كلش افتهم شعورك من الخوف من ركوب الطائرات و حابة اأكدلك انو هذا الشي شي كلش طبيعي و هواية ناس ديعانون من عنده، بس ايضا حابة اأكدلك انو الأحصائية دتأكد انو الحوادث المسببة بسبب الطيارات هي اقل بهواية من هواي من هواي وسائل نقل اخرى، فاني حابة انو انت تجرب هذي التجربة فاني متأكدة انو راح يسهل امورك و ايضا لمن توصل للمكان و تشوف الجمال راح ينسيك كل هذا الخوف.